أكيد عالم خالي من الجريمة، لان الكوارث الطبيعية دي مش بتاعتي مقدرش انا اتحكم فيها، انما المريمة اقدر اتحكم فيها واقدر احاسب المجرم واقدر احط الحاجات اللي تبقي رادعه، العواقب الرادعه اللي تخلي مفيش حد يعمل كدا، فخليني فالمنطقي يعني، المنطقي ان اقدر اعيش في عالم خالي من الجريمة ومليش دعوه بالكوارث.